بم إني عارفة المستجبل ممكن أستثمر في أسهم شركات معينة أو اخترع منتجات جديدة أو حتى أشارك في أحداث تاريخية وأغير مجرياتها، بس لازم طبعًا أكون حذرة جدًا عشان ما أغير التاريخ بشكل كبير، كمان ممكن أحاول أ- أحذر العالم من أحداث كارثية زي الحروب أو الكوارث الطبيعية بس لازم أكون مقنعة و عندي دليل.